Ekpin-ni ngun nji eri-na, kǝn okor monni-nne, ome gha ekpin ejie. Oki meghe ejǝt ekat ejen ejie. O-mo-tor se monche anob, we ochibe okpan-na biji we oji ko ka we yim nong ari. O-nok obhi-ri-ye, obhi-ri e-bhat a due. O-bu n-dip nju ari ndip nju yee okiko, okak echi. O-bu n-ye o-yim o-ko, etue a-rip-oju a bib, etuw a-rip-oju akpin-na-ekpin nji nne a-mo-menghe ochot. O-mo menghe se ka anne a-ko ofu o chie se nyor a-ko nkae a-jǝme-ueh a-ru-nfa a-ru-nfa, a-kǝn yee a-ru-we, se ono ra oko nkae. Eh ka eji-e-jere, o-bu onora o-ko nkae, o-ki bhiri nkae a-yor. O-ki beb, o-beb nyen-owe, o-beb nse-o-we, o-beb anne-a-meh, o-beb e-bhat a-du. O-mo-yen-o-yen nne ka-mba, oji tuo-ye a-gor o-bhag, kǝn nkuie-o, kǝn mgbe-eh-ki-o, kǝn a-ri-nno, erig ekpo-si, o-chibe o-tok se a-tor-ga-ma. A-no asik ayima ka etung o-ki ebhiri ekpin eje. Ejen ekat ejie, ndip-nju ehye, nji yee ayim-a. Fam-fa, o-yim okpo ko nne yor chang ayima-ejum ndip-nju a-mojoi anor. O-ki ko nne yor ofu o-chie, aji yim-a-jum akǝn erong agu-re, a-bak na nti. Ndum ating asik a-kpi-a-abon nwut. Nenkae a-kpi-abon nwut, ne-ndum a-kpi-a abon nwut so that ekpin-ni ngun eki-joi. Kǝn ekpo r-joi nji ne-ndum, nwut-o, ye a-ki-kare, eti-nwut-o ye a-ki-kare uniform-o, ne-ndu m nji-nji-o ne-ndum ne-ndum a-yor a-ki kǝt and o-bu a-nok a-kǝt ka a-ki-ji ka ebhin, agbin-agbin-agbin a-kpo gbin-no-a, a kǝt and o-bu akpor eji enob-o-chang. So, we nenkae, we eyim-ejum erong nji eke-ba-na, bofa na oyeba-mbing ka nju <hesitation> ako-ra. Chang se onor-o, chang ekpe-odi onor ehbira nne, ehbiri mon-che nenkae na nji-a yim-a.